We shinna yi ji lokaci inlanno munu kamma anjeɗɗereno munun ɗang yu ɓirangɓirang shidam birang shibba munun ɗang wa munun ɗang ɗikuru minin minin ɗitturo alau we minun ɗang hi tuku panɗi minin yaƙƙkina minu ma yaƙƙuko min ta kittu shiɗam denpe denpe shi ɓaɓɓilikero ma pattuƙo mun tawa yuƙƙuru munu ma tu yu munu ma yaƙƙuƙo alauwemo munu ɗang yun ɓuƙra ka te manɗi ko ili ko ɗogche minun ɗang yaƙla ka am minun shaɗu ɓara minun da ɗin gon ye minjire shina ke nan, alauwe mu shinu yaƙƙuƙo minjire ɓokra minun ma bwattuƙon munun ɗang ɗin munu ɗang ƙittu panɗi minun riɗɗina kishi jinro munu shaɗu yaklan bogche mo minun shetton tukwi munun keɗɗittu ɓara ma kan ma shibba yaran minun choppon tu tum bili munu ma kpaɗɗuko munun yunƙo ma ɗore munun ma kpaɗɗuko munun kittu manɗi ɗembe dembe munun kaɗɗon tei ma yi ko munun ɗang warun fok mu amma muna shishim kelenkwi a shina shin walam. daga pitchire nin wattu tang tummo yu we shina ta yam mina munu ma illina ti fuɗi ɓalla lokaci shin min ta chiɓɓa min munun ɗang wattu sha foƙ ture ya yu jugla munu ma paɗɗina juglai mun munu dan muna ma paɗɗina juglai minin ɗang binɗum kan ma shikmu shuni ma yiƙo munu ƙuutun an ɓira mina munu ye ɓirang-ɓirang ɗaƙam lokaci shiminu ta chiɓɓa lokaci shuminu tan ko tummon yu we cin lokaci shi iyano shokkeno na yii wu cina, ni piriƙo wuji nin lun ɗike ti wuji ni pattuƙon am na kpaɗɗo peno yu wa cinam lokaci na na peno yu wucina na kar tummani iyano choƙƙeno shanna piro wuji sha ho yammina waɓa non te ma penkiri na am ƙwandi ma wullina ta wuttu yu wu cinai non te, ne ɓilang lokaci ni minji nin yu wucinai peneng nin yi ɗaɓal kaelenkwi ma foonna nin dai mun wattu niƙina ami a wullurum nin shaɗu rumɓoi nin yeƙilla ta am nin paron ta ɗiƙei nin miɗɗo ye nin kwaɗɗina nin ɗinko cinai nin shattu ɗeleng ɓokrai nin lun tuƙu wuji ni kwato amm nin patton ma daddawai kamma shuing kamma yala ɗang anjittai shinne lanɗuko nin patton ammi wullina sho ɗok nin shaɗu ɓokrai nin sha ɗu rumbo kuka nin kaɗun ti anɗo ammi penen foonna minai nin tei kishimo wattu wei ko wucinai kpanɗe a niyam ga ɓokrai ma a tomonum kuma ni ƙillikon taya ɗike daga naƙƙo kishimo nin tei sha shoƙƙeno yu wucehe nonyi nin kabun a kam mun sha to ɓaji-ɓaji sai na kpaɗɗuƙo cin mo cina cin na ɗinkuko mo nar kpaɗɗani ni ma kpaɗɗom ni shinan tamminem nin illeno ƙuji nan ɓoko jan nar rai nin kabur na nari karanim, karshe shaɗu wucinam minjire ja ɗuwa jilli wa pattina ti alleɗe, tun shi pattuƙon ma yiƙo ma 'yu wucina nin te ɗang yire no ne nɗang wattu ɗeno ti shelero ma minji ni nin ɗang waro ya ɗimbai nin wa shattiun ɗand wattu kaɓni ano yaɗɗa shin ne te yu wani mo, mommo nira yuwani kiji mo mommo nira yuwani kijimo daga pitcire nin wattu tummo yu wa cina ko akam tem nin ɗan yi ni ɗokno. mommo we shinaru mommo we shinne naƙƙo yuwani lokaci illanno shina shi shiƙana ar taɓu sheƙanim.